Shanba kuni bu dam olish kunini birinchi kuni hisoblanadi. Va bu kuni biz har doim oilamiz bilan qishloqqa ketadigan kunimiz. Buyam judayam shirin xotira men uchun. Har <hesitation> shanba kuni qishloqda qarindoshlar bilan ko'rishadigan kun.